Ny fanaovana sport aloha dia ilaina a, ampiresena lahatra ny zana-tegna hoe mafinaritra ireo, mampatanjaka, mampanokatra saigna. Dia resena lahatra eo izy sady vao mainka tiany mintsy moko moa zany satria zavatra fataony koa izany anie. Ilainy amin'ny vatagny koa izany.